Ctl- 10- a081 1 jáhã søã tionhâ iâ naunã søã zianã iâ jouà manã jahà laã juønè ñanã liónã nienâ jáhã lùã zianã nonê søã ðùnâ oå søã guehå iâ nainã iâ jouà manã jahà laã liónã nanâ mánhã liã ziaã ñanã liónã çuanhå líã tióhå ñanã liónã lùã jaúhå líã lùã ziaã iã jonã nénå juønè jáhã lùã tionhâ iâ manã gúnhã minhà guaâ laã tùhå taã zianè tsøã iâ manã jánhã tsaå jáhã søã guenhå iâ nainã eínã nénå laê lùã guiohà søã lùnã jáhã jmaønã çíã zainâ ñanã laã jonã aaå guiahå nonê liónã neinâ jáhã lù zianã eã jmonå jáhã eínã nénå jáhã eínã mønâ tøhê lùã guenhå tsøã lahê lùã guiohà çíã mønâ tøhê lùã ronè çuuã guiohà tsouã ñanã rehå çuuã jáhã eínã lùã eínã liã eínã ñanã lùã tsùà guiohà tsouã lùã çuuã çuuã láã çuhå tsøã ñanã léhå aøè ninâ ñanã taã tsøã manã chaå nonê láhå jøè tsaå nonê jáhã eínã lùã çuhå tsøã çuuã ñanã laã jonã nonê guiahå nonê guenhå guiahã nonê ñanã jmonå laùhå iâ naunà guiohà tsouã nonê ñanã laã jonã nonê zianã jáhã nonê søã guenhå iâ nainã eínã jmonå tsøã çuhå tsøã lahê lùã guiohà zainâ çuhå tsøã jnainã Mønâ tøhê lùã dounã oå lahê lùã iâ naunà guiohà tsouã mønâ tøhê ronè iã lùã manã chaå tsøã jáhã søã guenhå iâ nainã eínã nénå jmonå laùhå iâ naunà ñanã laã jonã lahê lùã guiohà guiahå mønâ tøhê lùã tionhâ auà jonê tsouã iâ lùã gúnhå minhà laã çónhã iâ jouà laã guiahå eínã søã íã iâ lùã iâ tionhâ jáhã ñanã jonã çonhå tsøã çaâ auà ñanã ziaã mønâ tøhê manã chouå tsøã çuuã tsaå nonê oå ziaã mønâ tøhê lùã çuhå tsøã jmánhå laã mønâ chiê lùã çaâ auà oå tuã oå einã jáhã lùã çaã jónã tsøã jáhã eínã lùã mønâ tøhê lùã guenhå tsøã jonã jmonå tsøã iã taã reã lùã ñanã ziaã mønâ tøhê nonê jónã tsøã iâ lùã iã tonhâ jonã lùã søã guioã iâ naunà guiohà iã lùã tsóâ tsøã ñanã cháâ tsøã iâ naunâ guiaâ ønè tsùà tsouã mønâ tøhê lùã iã lùã jaøè tsøã naunã ñanã jninå tsouã mønâ tøhê lùã jninå tsøã çuuã oå jninå tsøã jnainã iã jonã nénå jáhã eínã lùã guenhå tsøã iã lùã çuhå taâ guiohà tsouã eínã mønâ tøhê lùã jmonå jonã ninâ jonã iã nenã zianã liónã neinâ jáhã iâ jouà manâ jahà laã iã nounhå tsøã iã çúhå tsøã lùã iâ naunà guiohà søã tionhâ iâ laà Ñanã jmonå tsøã nonê iã taã reã lùã lùã manã chaå tsøã ninã jonã iã jonã mønâ tøhê lùã chónhã tsùã søã lùnã søã jmonå taâ iâ naunà eínã mønâ tøhê çaã louã guiohà tsøã laã çounã juáhã iã lùã jmonå jáhã eínã lùã laùhå juønè neinâ jáhã ñanã liónã neinâ jáhã lùã zianã iã jmonå laùhå iâ lùã iâ naunà guiohà tsouã oå ziaã çounã taã reã lùã nonê jmonå iâ siáhã nonê jáhã søã tionhâ oå søã guenhå iâ nainã nenã